Ada wor saudi arabia ada tun dansa ada amtan mal nadentin full hindagaree ful dofete ful woya irkayete koban faa kulli woya dibi iranna kayete ak naf ishia garakas hindagar inama wot chechee amine waq wolin fedeni wolin farsen ada akana kabdii.